Shigbe nuɖewo va dzɔ na ya kpɔ be ameya leke mele leke tsã o, vɔ va trɔ leke. Gbã eɖewo wo tona ehadede me, ehawo ne do eva lea eɖewo tona me. Ye wɔna be ameɖewo ya kpɔbe wonyi amefafa tsã vɔ wo va bu le gbɔwò viɖe gbe yi kaka va kpoa, wova nyina ame dzagla. Tsaƒe eɖewoa, mìagba trɔe ɖe akpa bu dzia, ewoe nɔ gbɔnye ye va dzo mekpɔnɔ, ye va dzo, ye va bu le gbɔnye kakaaa shi gbe ƒe amatɔ̃ nene, ƒe ame ade nene. Metrɔ va kpɔ wòa, agbenɔnɔ tɔwoa, eva nyo, va fatu, ŋka ye he va? Alo etsɔ ɖokuiwò va yi de dɔ me ye eva yi kpla dɔ, edɔ yi ne eva yi kpla, edɔ ma na gbe wò be susuwòa, eto vo ne leke ye ele tsã. Nenema, numa mekpɔ tso agbenɔnɔ vɔ̃e, yanɔ afiɖe tsã anya kpɔkpɔ, ya gba trɔ yi afibu, ava yi changer agbewò. Gbã, ye ma magblɔ sã be etsona hadede gbɔ, evegɔ̃a, ye li nyuiɖe me kpɔnɔ sã mekpla dɔ ɖokpo o, tsɔ to dɔ yi ne eva yi kpla ya mea, ena be agbewò trɔ, ena be egbea, edɔa na be egbea, eva zu amegã. Ne nye be ekpɔtɔ le aƒea, ta menyo ne ekpɔtɔ le aƒea, gbagbalo ma me kpo ya nɔ. Ahedada ma me kpo ya nɔ, vɔa ke ne eva trɔ le mìagbɔ egbea dzo dzo be ye yi mɔdzia, edɔ yi ne va yi kpla, ena be eva dze agbe nɔnɔ. Nu yi ne nyea mekpɔa ye ma.